Ɛnde ɔni atunnɛ ba nicobia boni. Bie mɛ ɛni dama woro ba metio wa, abee oyi dia mu to ba yɔrɔ subua, ba yɔrɔ subua matete.bari ho wusu boni bin a po wewia.